ནག་ལོ་ཡུལ་ཐམ་ཅ་གི་ཉམ་དུའུ་ས་གུ་ནོེ། དེ་ལས་ཐམ་ཅ་ལེ་ས་གུ་ནོ་ཡུང་གི་ཁ་དེ་ཧེ། སུ་འབྲས་ཙི་གི་གྒ་གར་གི་གུ་ལབ་ཟམ་ནུན། ཡང་འི་དབྱར་ཀ་ཀི་ལབ་ཀྲོན་དེ་ཆུ། དེ་ལས་ཕྱི་ན་གི་ཟླ་སྒོ་སྟ་སྒེར་ལས། སུའུ་ད་གི་བྲོ་ནི་ལབ་ཀྲོན་དེ་ཆུ་སྔོ་ས་ལས། པིར་སི་ཡའི་ལག་ཟའ་ལབ་ཀྲོན་དེ་ཆུ། ཨེབ་རིལ། པི་དེ་ཆུ་ས་གུ་ནོ་ཧེ་དེ་ལས། དེ་ལས་ཀ་ན་ད་གི་ནང་ལུ་མེའུ་ལབ་ཀྲོན་དེ། ནག་ལོ་དེ་ཉམ་དུའུ་གི་དབྱར་ཙི་ལེས་ས་གི་སིོམ་ཧེ།